والله كتيرة و انا بحب الاكل البلدي كلو لكن اقول ليك ام رقيقة و التقلية و ملاح الروب و التركين و الشية و المرارة و <hesitation> الكول و سلطة الدكوه